Чашми инсон метавонад сабз, кабуд, хокистарӣ, карӣ ва ҳатто ранги гулобӣ дошта бошад. Ранг аз миқдори пигмент вобаста аст. Баъзе одамон чашмони ду ранга низ доранд. Дар байни тоҷикон бештар чашмони қаҳвагӣ ва сабз вомехӯранд, вале чашмҳои кабуд низ хеле зиёданд.